د نورو کلتورونو د پخلي تخنیکونه خورا په زړه پورې دي. د چینایي پخلي “سټیر فری” تخنیک خواړه زر او په لوړ حرارت پخوي، چې خوند او غذایي ارزښت یې ساتل کېږي. د ایټالويانو “سلو کوک” یا ورو پخلی، څو ډوله خوندونه پوره سره ګډوي. جاپانیان “سټیم کول” خوښوي، چې له غوړو پرته خواړه پخېږي. مکسیکویان مصالحه‌لرونکې ساسونه جوړوي، چې د خوړو خوند زیاتوي.